إيه هي أجازتي المفضله وليه بستمتع بالإحتفال بيها؟ اجازتي المفضله هي الاجازه الكبيرة بتاعة نص السنة، او لأ نهاية السنة كمان، الاجازة دي بتبقي تحفه لأن هي بتبقي تلات شهور مثلااو اربعه فأنا بصيع فيها بصراحه يعني ممكن مثلا اخرج كتير، اسافر القاهرة كتير <hesitation> أعمل حاجات كتير أوي انشطه كتير كمان ممكن أقدم علي شغل اكتر كنت عايزه اروحه بس مش عازفه عشان الجامعه مثلا فبالنسبالي اجازة اخر السنة